هيه حسب اهتمام الشخص يعني أنا من الناس ما مهتم بالادب يعني احسو فدشغله احتا عندرسه شغلات حفظيه شغلات تاريخيه أو من هالامور هاي يعني ما كلش احتاجو بحياتي العملي والحياة العادي بس اذا شخص مهتم وشخص عملو بهالاتجاه لا طبعا يحتاجو ويقدر قيمتو احنا ما كلش نقدر قيمتو